Cfar kwrcimi kini nw traditwn tuj? Nw traditwn ton kena kcim popullor, popullor, gjana t bukra, eee, kcim pwr s mari, po Cdo gja kcim i mir, kcim valle... ka e valle popullore, po valle popullore kena shum kcim, kcim t madh, po, kcim shum i madh.

A tw pwlqen me ec dhe pse? Mw pwlqen me ec se pwr shembuil ecja t bwn mir, jo nuk t bwn keq ecja, a kupton, eci me nipin un pwr shembull, marr nipin e heci, po, heci heci, memec, eci, jo, mor, Cdo gja, po, pse? jo ore, un pwr shembull eci kanjher n kamb, shkoj n kamb anej knej, e, si..., po shkoj, gjithmon shkoj, tw drejtwn, ec, eci, n kamb, shum, po.

Pa mw thuaj njw gjw pwr shpin twnde. Shpija ime, shpija... tashi un jam me qira, nw Shqipwri pwr shembull jam me qira, jam n shpi n kat tret, edhe n kat tret jam, kam djalin, nipin n kat dyt, ne tant, se nipi, un... kshtu, po.

Ca lloj smun-jesh ka atje ku rri ti? Po smun-je ka, ka pwr shemull, smun-je pwr shemull, ka smun-je, grip e, njw radh kam pas njw grip, grip e, ka smun-je zgjebe, fruth, fruthi, a din Ca thon, thojn se fruthi wsht i ashtu, iii, si me ta shpjegu, wsht shum i ashtu, i keq.

Mw thuaj nje gjw pwr kopshtin twnd. Kopshti im mir a kopshti, Ca t than pwr kopshtin, kopshtin, e , kur kena qwn n Shqipri me nipin, me vllezrit tjer a kupton, vllazrit tjer, kena pas mbjell arat me ... atwher i bajsha me qe, merrsha dy qe, i lidhshna me parmen, ashtu dy qe edhe ecshin, punojsha tokwn me to, me qet. Me qe, po me qe, nw art, Cdo gjw ka qwn bo nw ar.

e, Ca mendoj se wsht i ai, .i ai un mendoj se asht... eee..... roboti, robot mendoj se jan kjo gja..., Ca me ba as nonj gja tjetwr tani qw kan dal gjonat, me punu dhe roboti , Ca me ba.... kshtu erdh jeta ...

Me thuaj pak si e rrugullon ti ushqimin twnd tw preferuar. Un ushqimin tem o vlla e marr e fus nw ... un ushqimin tem e marr e zij, marr makaronat, marr ujt, fus e xej ujt, sa t fus ujt, xehet ujt, fus makaronat, i lw pesmbwdhet minuta makaronat, njwzet minuta, wsht shum pesmbwdhet minuta, i heku makaronat nga zjarri, nga aty, edhe i hedh nw pjat, hedh djath sipwr, po djath,,,

Cila wsht gjwja mw e bukur ke shpija jote? Gjwja mw e bukur ke shpija ime asht kamw njw bufe t... kam ble njw bufe t bukur t ke shpija, qw lan gotat, e drunit, po asht shum shum e bukur e m pwlqen shum, e maj ktu i ve gotat e ashu shishe nonj gja me pi nonj gja...

Cfar tw pwlqen te partneri dhe te shoku i tij? Shoku mw pwlqen, ke shoku mw pwlqen gjana se asht shok asht shok i ngusht, a kupton, shoku asht shok, nuk ke Ca me i thwn, po, pwr zotin, shoku a shok, shok i mir, pwr Cdo gja.

Me thuaj si mbyll takim me njw doktor? Doktorin tash, kur jam i smun, edhe ktu n Greqi kam doktorin, kena doktorin se kena numrin e telefonit, kurse n Shqipri ka qwn vwshtir, atje ka qwn shum keq n fshat kur kena qwn me myll doktorin. Pwr shwmbull ktu e mbyllim se ktu kena numrin e telefonit, na ka dhan doktori numrin e telefonit edhe e marr nw telefon, kurse nw Shqipri ka qwn ka qwn keq pwr zotin. Po.

A ka shum ligje tw forta nw vendin tuaj? Ka, ka ligje, ka, t forta, po, ka ligje t forta shum, po, po, ka, ka ligje, ka shum ligje t forta vendi ku rri un, Cdo lloj nw daCi ju kallzoj njw histori ju kallzoj edhe pwr ligje t forta.

Ca rrobash pwlqen me vesh? Rrobat si s mw pwlqejn, kostum m pwlqen me vesh, me kostum me kollare, po, po, po s vuna un pwr shwmbull kostumin se un punoj nw zyr, e, po, un jam nims avokatit, edhe ve kostum pwrdit, me kolllare me Cdo gja, po, po, kollaren, ve kollaren, vesha kollaren, asnjwher s rri pa kollare.

Kush ishte fwmija qw bashku [???] ishte smur? Pwr zotin, Ca t them un ty, di me lexu ... shqip qw kam marr i vogwl, edhe punoj ktu me njw avokate greke, nuk e di , e kam harru shqipen,, smun-ja asht smun-je po tash pwr Ca a

Cfar pytje i bwn njw njeriu qw wsht i smur? Po pytje tash t smurit s ke Ca me i ba, kur... me qen njeri smur i thu ku tw dhemb, a tw dhwmb, ku tw dhemb, tw dhemb kryet a tw dhemb barku a tw dhemb koma, edhe kallzon ai, a kupton, Ca mund t i thush edhe t kallzon, a t dhemb dora a, edhe kallzon ajo, kupton? po,

Njerzit qw kan moshwn e ndryshme si e pqwrdorin te-kno---llogjiken? Teknollogjikwn mir e ashushu... mir e pwrdorin... llogjikwn njerzit qw kan ashu...

Si mundesh me nimu njerzit qe jan nw nevoj? A, un i nimoj njerzit pwr shembull un i marr kush t jet. Ke pronari qw wsht avokat, i them mos ja merr paret se asht gjynaf, dhe ja paguj, ja jap un, rri njw dit un pa pun e ja jap, po. Pwr kwt pun, se xha tjetwr s kam me i nimu, kupton. Jo.

kush wsht autori juaj i preferuar? Tash Ca do t thon, autor filmi, autor kongsh, autor humorit, a Car nuk jam tu t kuptu, domethwn Ca autorit asht, autor filmi, se autor ka shum t preferuar, po nuk e di pwr Ca e ke fajin, eee, fjalwn.

A keni jeshillik kwtu afwr? A keni jeshilliik kwtu afwr? Jeshillik... Ca do t thot kjo... duhet me pyt djalin e vllait Ca do t thot jeshillik se jan do pytje ktu se nuk mund t i marr vesh realisht... Ca wsht kjo shqip? Na qw nw fsaht ton nuk i thona jeshillik...

Si mendoni se ai mundet me u pwrdor nw pwrditshmwrin e sodws - e sotme? Cdo me than, e pwrditshmja e sotme asht shum gja e mir pwr shembull, po nuk di si me ta shpjegu tash se e pwrditshmja e sotme s asht, asht shum gja e mir dhe gja e bukur pwr at pun, kjo gja, e kupton?

Masi ke pa femij, Ca ke ba? Jo s kam fmij, jam i pamartu, jam i pamartum, s jam martu. Nuk m pwlqen... m pwlqen, m pwlqen mw pwrpara kur kam pas shpres pwr fmi, tani m pwlqen fmija... a m kupton? Nuk kam fmij, nuk mw dha zoti fmij, ase, s jam mart hiC, i kam fmijt e nipit, rri me fmijt e nipit, po, un vet s kam, po.

A tw pwlqen me nejt nw shpi apo me dal xhiro? A tw pwlqen me ndejt ke shpia apo me dal xhiro? Pwr zotin mu m pwlqen me dal xhiro, se un beqar jam, jam katwrdhet e nand vjeC, pesdhet vjeC, dal xhiro, jo, kam qef me dal xhiro, se s' ..., pamartum jam, shpin vetwm qyq e kam, dal xhiro, anej edhe knej, sillem, a kupton, nuk kam naj hiC naj problem,,,

Nga se u swmurwn njerzit atwhere? At-here njerzit jan smurw re file, kan pas smun-je t rwnda, se s ka atje, se gjanat kan Cwn doktorat nw koh tw Enver Hoxhws, s kan pas doktora qw atere, n koh tw Enverit, Enver Hoxhws.

Ca ha si rregull natwn? Un natwn ha si rregull, ha Ca ha natwn, s po ju kallzoj Ca ha natwn un, beqar nw shpi jam, i fus birr, sufllaqe, gjum, edhe po m doli nanj pun e baj, natwn, Ca t dali ha natwn, se kam as edhe njw problemi t ish fort...

A ma mend kur shkove nw plazh dhe si ishte? Nw plazh un kam shku, tridhet vjeC kam shku, por ama n Greqi. Para, para nanmet vjetsh, i vogwl s kam shku asnjwher, jo, Jo, jo, s kam shku asnjwher i vogwl.

A din not dhe a tw pwlqen? Notin di more, e kam msu notin, po mw pwlqen, ujta asht i mir n ver, ... m u knaq me u la, se un shkoj dhe shum gjiro, ku t ndale, po, kam msu, kam msu not, u bona dhjet vjet qw e kam msu notin, se n fshat s e kam pas dit. .

Sa shpres -sa shpesh- e pwrdor ti telefonin? Ah, Ca baj me telefonin, tan natwn, tan natwn e pwrdori telefonin, vetwm jam nw shpi, tan natwn e gjat fol nw telefon, Ca kam me ba? Telefon, tan natwn e gjat jam nw telefon, Ca shpesh, me dur n telefon jam tan ditwn, edhe kjo puna m takon me fol shum se ja puna kshu o e till...

a beson se s' ka ndryshu klima? Ca thot? A beson s' ka si ndryshu klima? Po klima ka ndryshu klima, si s' ka ndryshu klima? Klima ka ndryshu, edhe sot pwr shembull, sot ishte tu ra ... a tu ra shi sot, dje ka qwn diell, e mir, sot a tu ra shi, wsht ftoft jasht....

Si mundni ju me kursy lek nga familja jote? Po lek kursejm na, si s kursejm lek? I rujm lekt na, kupton, se na duhen lekt.

Kush wsht kenga jote e preferuar? Kanga ime e preferuar asht Lefteri Fandazi, Lefteri Fandazi, shkoj ktu n Greqi e dwgjoj Lefteri Fandazi, knaqem krejt, kur e ngjoj, shkoj n buzuk ktu ku asht, Lefteri Fandazi, po m pelqen shum Lefteri, edhe Vasili Kara m ka pas pwlqy shum, past drit ai ka dek,

Kur e ke marr telefonin pwr her tw par? Kur e kam marr telefonin pwr her tw par, pash zotin Ca me t than un, kam nandmwdhjet vjet n Greqi, para dhet vjetsh, dhet vjet, para dhet vjetsh e kam marr, s besoj ka qwn ka her, po para dhet vjetsh, s kam pas nanj pun kshtu, punojash ke ... zyrwn avokati e ka pas afwr edhe nuse s kam pas, fmij s kam pas, e kam marr para dhet vjetsh.

Ca ban ti kur ke ditlindjen? Ja, kur kam ditlindjen, to spao [το σπάω], kur kam un ditlindjen, matrr pronarin avokatin, avokati ka na di shoqe t vetwn edhe dalim tan natwn xhiro. Pim buzuqi Lefteri Pantazi ato knaqemi n trapez t par, nganjher shkojm te Dhespina Vandhi kena pas qan.

Pse menon se deti asht blu? Po le t jet mor vlla Ca t doj se dhe ngjyra t jet deti... un s menoj pwr vete e jo t menoj se asht uji uji edhe knaqem tu u la n vert, se nuk menoj se... nuk e shoh, nuk e shoh nga ngjyra edhe futem mrena e lahem.

Cilat tw mira besoni ju qw jan tw randsishme pwr vendin ku rrini? Vendi ku rrim na, t mira jan tan gjanat e mira, ushqimi i mir, klima e mir, grat e mira, tana t mirat, pwr zotin, tana t mirat, pasha zotin, tana t mirat.

Sa lloj lulesh dhe bim ke pa kwtw jav? Kwt jav kam pa vlla, Car lulesh kam pa ktw jav, ... se s kam dal... kam qwn n zyr me thwn tw drejtwn... po kam pa lule... trwndafili, lule ..., dalin ato lulet e ullijve, ato lulet e ullijve, qw jan do ullij atje n rrug, ato t bardhat,

Cfar lojtarsh lun ... Car lojrash luajn kalamajt sot? Pwr zotin lojra kalamajt lujn me top, un s kam kalamaj pwr vete, po lujn me top, topi u pwlqen, basketboll, kalamajt, or, kalamaj jan ato, luajn n plati, lozin me, i shikoj kur kaloj n plati, i kan dhe nonat e veta xhiro, lozin me ashtu, me top e me gjana.

E, sa shpesh, sa shpesh shkon tek doktori? Ke doktori s shkoj pwr zotin... un s kam nevoj pwr t shku, kur t shkoj te doktori, a bo njw gja e madhe pwr mu, s shkoj te doktori me thwn tw drejtwn, s kam, vetwm shishe s ka Ca me ba pwr ... n pun jo, n pun zyr e shpi jam vetwm e xhiro, s ka, mjafton, s shkoj te doktori shpesh.

Ku tw pwlqen me hik me pushime? Aaa, tani e gjete. Tani po, ktu asht kyCi. Pushime ku m pwlqen a ku kam shku? M pwlqen me shku n Dubai, pwr qef se vetwm atje s kam shku, dhe n Dubaj m pwlqen se m kan thwn sa vend i bukur wsht Dubai, nuk kam shku, boll kam qef me shku njw xhiro, por nuk kam koh, jo pwr , po s kam koh, nuk kam koh

A dini ndonjw nofk nw shqipt? Ca thot? Nofkw? Nuk kuptoj Ca do me than kjo fjala nofkw dhe nuk kisha me than, edhe me t rrejt kot.

A ke hik e teatri dhe a tw pwlqen? A, po, teatwr kam hik ke teatri ktu te Platia Karaiskaqi, teatwr theatro i bukwr, po, kam shku, kam pa, m ka pwlqy, m ka pwlqy, po nuk asht nonjw gja e keqe, a e mir, po, po, m ka pwlqy shum, tw drejtwn, po.

Cfar kshill ado i jepshe shokut twnd qw mungon shum nga shpia dhe mungon dhe fwmive? Shif si a puna tash. Njw pwrgjigje do ta jap. do ta jap pwr s mari. Shokut tim kur t jet nw familje, do i them t rrij ke familja e vet, familja wsht gja e mir, un pwr vete s kam ba familje, po familja wsht gja e mir... nuk asht gja... shokut do i them t rrij ke familja e vet ... kush bwn familje, tw rrij nw familje...

Cfar lloj sporti tw pwlqen? Mw pwlqen, ρε φίλε, θα σου πω, AEK, AEKτζής po, AEK-u m ka pwlqy shum sa q... AEK-u shkoj i shikoj neshjet un, nw Filadhelfia, ku t luj ai, nw Filadhelfia, nw OAKA, shkoj ktu n Greqi, shikoj, m pwlqen me e pa.

Si [do] ishte kafsha qw ke par herwn e fundit? Kafsha pwr her tw fundit, kam pa njw mac, kam pa maca e zez, ishte maca e zez, me ngjyr t bardh, po, tu kalu.

Cfar muzike tw pwlqen? Tw thash pra, muzika, ajo shqip, m pwlqen zona e ime, e Veriut, Zef Gega, Dava Gjergji, Xhyste Vula, eee, Gzim Kruja, po m pwlqejn kto, kurse ktu Lefteri Pantazi ktu, ktu m pwlqen Lefteri Pantazi, m ka pwlqy Vasili Kara, Lefteri Pantazi.

A dini ndonjw emwr ylli apo yje? Po dyyi, ylli me pes cepe, kena pasur nw Shqipri kur isha... kur ishaaa n Shqipri Ylli me pes cepe thonte Enver Hoxha athere, kur shante ... e maj men, ylli me pes cepe, pes cepe ylli, po,

A wsht e let me fillu njw pun tw re nw vendin twnd? Po, asht, asht, asht, shum pwr, a asht e let, jo, nuk asht e let, nuk mund pwr her t par n vend ti me shku n Shqipri tash kam na njwzet vjet knej, jo, jo, noshta wsht vwshtir, nuk asht e let, me fol kot, jo, jo, nuk asht e let.

A dini ndonjw the .. thwnie nw ... shpi.. the... thenie nw shpi...? Shqip... Ca me t than tashi, Ca thenie ke qef? Thenie e kuptoj tash po nuk e... Ca thenie pqwr shemull, Car qefi thenie ...

A tw pwlqen me vizatu? Po m pwlqen me vizatu, si s vizatoj, ktu n grafio, pwr shembull, kur s kam pun, vizatoj nanj lule t bukur, nanj njeri ashtu, po, ore, m pwlqen ... vizatimi nuk asht i keq, kur, pwr shembull, s ka pun pronari tim n grafio, se jam edhe un n grafio, avokati, po ik tw zografis gjana.

Kur ishe fwmij, Ca kishe dash m u ba kur tw rritesh? Pytje e mir kjo, ja, kur tw rritem, un kam dash, me t kallzu t drejtwn, pilot, ju thosha fmijve tjer kam qef me u ba pilot, me marr aeroplanat e me dal sipwr sene, quu, e me ju pa nga posht, nga posht, pilot kisha pas qef m u ba, po zoti nuk e bani dwshirwn, nuk ma plotsoi dwshirwn.

Cila pun nuk tw pwlqen hiC? Mu s mw pwlqejn punt hiC as magazina, estiatoriot kafet e kto, puna e ndwrtimit, mu m pwlqen puna me laps, o vlla, ater ngjyre, stilolaps, i veshun i mathun me akullore me bluz t bukur, me bluz t bardh .. flok t zi, ajo m pwlqen, atw pun kam qef un... tjerat pun nuk mw pwlqejn hiC... jua kom fal...

Cfar kshilla kishe me i dhan shokut twnd nwqoftwse ti je shum i shqetwsuar pwr atw? Kshilla qw kam me i dhan shokut nwqoftse jam i shqetsum pwr atw, se t rrij mir, e t eci mir e t shofi jetwn. se jeta nj er asht ktu, jeta sot asht neswr s asht.

E, kujdesesh pwr shwndetin twnd dhe si? Pwr shwndetin tem kujdesem se ha pwr shembull, nuk, pwr zotin, kujdesem pwr shnetin, se ha gjana t leta, po, ha gjana t leta, ... marrim sallata me pronarin, ham sallata, ma shum e ma ham sallata me pronarin, po, edhe kujdesem, nuk kam nonj... ashtu, me pronarin, sallata, i fusim aty edhe shnet.

Cfar ju..., Ca ju pwlqen mw shum, kom, kom, kompjutra dhe nji, dhe mw shpesh... Kompjutwr, kompjutwr, kompjutwr mw pwlqejn, un me kompjutera jam nw zyr, po, n zyr jam me kompjuter n zyr, kompjuter m pwlqen, po, kompjuter, kompjuter, m pwlqen kompjuteri shum.

Ku tw pwlqen me shku ...ku tw pwlqen me shku pwr pushime? Mu m pwlqen pwr pushime or ti, m pwlqen me shku, thuaje, n Dubaj, a n Dubaj se e thash nji her se harrova, domethan n Dubaj m pwlqen me shku n pushime edhe m u knaq, po s kam pas koh me shku, mw pwlqen Dubaja shum, m pwlqen Dubaj me shku... shum, po.

Cilat ushqim nuk jan tw ...se.. rta pwr me i hwngwr? Pwr zotin nuk di Ca ushqime, me t rrejt, me ushqime nuk merrem me ushqime un, un ha sallat pwr shemull, se ushqim tjera nuk i kam qef, llogarite kam disa vjet as buk s ha.

Cfar Cfar shihni ju nw televizor? Nw televizor shof muzik, filma, sport, dokumentar, po ma shum e ma m pwlqejn m pwlqenw filma me pa, fus pwr shembull filma nw jutub, fus njw film edhe e shoh, mw pwlqen mw shum filma me pa

At..., a tw pwlqaen...

Pse mendoni se qjelli wsht blu? Po qielli wsht se e ka fal zoti, se e ka fal zoti a qielli, blu, Ca ke me pas qielli, qielli wsht shum i mir, po, blu, po mu m duket edhe pak e bardhe, ka edhe ngjyr t bardh, e bardh, e verdh, ngjyra ngjyra kanjher, kupton, nuk ka vetwm blu, qielli.

A mwsojn gjuhwn tuaj kalamajt nw shkoll? Kalamajt tash e msojn gjuhwn, po t thoja, un e kam thwn se un nuk kam kalamaj, fmija un nuk kam se s kam fmij un, po kam dwgju se e mwsojn edhe gjuhwn e kalamajt e shkolls, e msojn gjuhwn po, gjuha e nans asht e mir dhe gjuha shqipe nuk asht gjuh e keqe, a gjuh pwr s mbari.

Ca tw shqetson me telefonin sot? Pwr zotin telefonin asnjw gja s mw pwlqen. Shyqyr qw kan dal, rri tu fol n telefon e knaqesh si ... un jam edhe vetwm nw shpi, po natwn nuk kam Ca me nii, tani kan dal telefona, televizori, kompjutri, pwrpara s kena pasme Ca m u marr, tash... un jam edhe i pamartu e mos me pas as telefon, Ca me than, m kishte dal truni krejt, po.

Si e keni mwsuar shqipen dhe si greqishten? Tash, si e ke msu shqipen dhe si greqishten? Shiko si a puna. Shqipen tash, un jam shqiptar, nga zona e Veriut, dhe shqipen ma ka msu nana eme, e baba im shqipen, s ka pytje kjo, dhe shkolla, se kam qwn aty n shkoll. Kurse greqishten e kam pas mwsu, e kam mwsu prej hallit, se kam dash me punu, se po s' punove ...

Si mundet me qen t sigurt se fwmijwt dhe shkolla jan me shum kultur? Ta thash dhe njw her, nuk kam fmij, po fmija jan me kultur, sigurisht, kta fmit e nipit, se ka nipi dy fmij, fmij t mir, me kultur, dhe n rrug, Cdo gja, Ca me than pwr fmijt, fmija, se s kam vet, edhe kam qef.